Ia, boloara io zen̈y volongany akendriky asian̈a asiavan̈a ran̈o koa fa asiavan̈a ran̈o izy napetaka zen̈y pirizi-nany misy raha botoa zen̈y tiren̈y. Aviô miretry jiro-nany mandeha baka izy amizen̈y tsy ela tsy ela zen̈y mandevy amizay zen̈y irano koa fa mahavy roaroa minitra io zen̈y.